Lewru Maarisru, nguleenga fuɗɗii naatoyki, peewol fuɗɗii yahtirki ngaɗa. Nder lewru ndun kadi tawataa teele fuɗɗii naatoyki. Ngam kala ko ittaa fuu kala ko helaa fuu to remooɓe <hesitation> jooni ɗum fuɗɗii - soreteeɗum sooraama, ko taskantee fuu taskitaama.